Chema ma pijiri meni nang chem wa gwa ne me ghai ɓorem, chem wa gwa inige chema shimdon, yang to shi tu tun shwarem chem nyimalti chem shwata yen, nga khuti hanu barke ɓanu tun shwatarem Da, rap, kwnung, vat, kurmun, njong, mut, myasi, mudlam, gwong, da arap kunung, vat, kurmun, njong, mut, myasi, mudlam, gwang. dyirap. da, arap, kunung, vat, kurmun, njong, mut, myasi, mudlam, gwang, da, arap, kunung, vat, kurmun, njong, mut, myasi, mudlam, gwan, dyin vat, dyin kurmun, da, arap, kunung, vat, kurmnu, njong, mut, myasi, mudlam, gwang, dyin njong, da, arap, kunung, vat, kurmun, njong, mut, myasi, mudlam, gwang, dyin mut, da, arap, kunung, njong, mut, myasi, mudlam, gwang, dyin dyin myasi, da, arap, kunung, vat, kurmun, njong, mut, myasi, mudlam, gwang, dyin mudlam, da, arap, kunung, vat, kurmun, njong, mut, myasi, mudlam, gwang, won, wa ha dai dai ni inige nga shiga ki, nga, nga shi burti ni jimera ɓurti ɓangna tang di she nda chem wa <hesitation> har lapiye mbu wa ziya za nduk tan ndugi mbu nga zi za shi nga kyi nang. Bu wa za shi na mba dugi bu wa za shuu tong shi, bu wa za shina ɓa tong digi, chem shi har lafiye ni chin tan yi konum ni chin chem <hesitation> yi har lapiye chema har lapiye ni chin haar ti muti shaktarem, nga kuma naje nan ɗi yama guri ɓa, nang yi jhiri laktar mbur mba magham jhinarem gwanji na hutar mbu̱ borke ɓaro shwato ngan ni ɓalar na zi nna inige shipakonadi nike ku shi, zhinerem gwanji wanji rem chema nje mbu̱ ghai <hesitation> Zambuk na, inan zhinki sai palom, nga palomi. nga palam, palam ɓang har wa gil ilimi ɓong ya ha yirti ma palom, fuda laji ka da lluti kasa gha chema vii ma sapa, sapa, sapa har ti fudar gudi, har ti virkir shi chem ɗi ma zhim yari chem gap tik har yan zu chem ghut tik har landang chema ghut tik ba chema yin palomi, ba chema yin palami ba chema palami har ti vurkir shi chem lakta chema ƙonga nduk mbarem nyimalti inuke nduk zhinki sai palam wanha ni nyikdli inuke nduk zhinki dlumbaranje dha tika gwaddi mbu wa gwaddi tu rungi kwa mba zambuk chem yi palami jhaye mbu wa je Ti tla zhaye mbu wa tla zhaye. <hesitation> > rungi kwa ɓa Zambuk chem yi palomi, bu̱ ghu̱ti pate wa ji chem ji chem di jeba nyimalti ku ka ka yen ma palam, ngur ti kharem ma yir jeba, ngur ti kharem ma yir mbu ghai guri chem yi palam ngur chema kha ghai nguri chem yi palami, e yam zhinki sai har ni yen, chem haiti yen, yang ɗa haittan palamaa ka ka ta ba ki haitan bu̱ nduk wana ya nusu nige wa lakta ti ya huski guri git ni rere, ti hirtaro har ta buro har ni ghai ɓaro ti ɓurbaro ti da ni bu̱ ghai ɓana, nake si haiti nige nyimalti kap haiti yan, nga nga shi palam ni gha sosai har wa darem chem ɗi har Dadin Kowa chema yi palomi, nichema yi ki palami chem di me dyi mi me gawinang chema bara palamini ma baraki palamni mbu dlen nang chema bara polami mbu wuzindi nangchema bara palami makarante mba da nu dadin kowa gwanji chem bara palami chema mba har vi myiasi nu virki chem yi palami me vi mbu kuji jeba kom ti zarman ghuna darem chem ji chem ni shendakari chem ji vi mut ni dumari sai vi myasi kom chem na kambarem. Ti zarma a da rem chema gap si ta gap ni chem kaari, na gapki ni chem kari chem haga mbu wa khan tik ta mba wana tik tu gharerem bu̱ wa kan tik ta ɓa wanan ti garerem, chem. Waka yi palomi. mbu a da dlurti chem kayi pijiri bu̱ ghai na, chema har tik ti mu̱n ɓarem, zhaye anje yon bu̱ damune wa gudi ya mbu damune ghut tuno ma daa ye poni ni gari sai wa hagha me sham bu̱ kuji ti zi me ghai aki ba da ya gur ta da mere mbaran ni dam tu zi me xhayi kom ti pakta ti du si gar, lendang zir me ghai anje ɓa me xhai wa lada nida chema na ɓongdi ɓa, bu̱ ke wang mari washi mere wa zhini sai wayiga me meri kom ti nduk ka ɓa ni mere kari, yang lendang anje ɓa, ada tu̱n anje nige lendang tu ki shiran ɓa, lendang me hausa ni kisarem ɓa me nyimalti ni kisarem ɓa chem wa han tala yang chem nyimalti daman yinanje verem yang lendang chem wa gap ni gana hana chem wa dik me ghai ɓarem chem wa gap ni gana, gap ti barem ni gana nang lendang wa sagha rem wa sagha rem lendang yam zhin inige chema shiron tik ɓa. Toh yem zhin inige chema shiran ɓa ai saghar washi ai. na saghar wa shi yan chema kala maghom ki shwarem nu anna mama ku daa gap ni me ghai ɓaram ni gana mbu chem wa gap ni me ghai ni gana chem ka na bongan mbu me ghai na gop nu gana mba chem mbu na bonan mba. sai me ghai a gapkin gana kom chem na ɓongan qu̱songi ɓarem waɗi ma guti citi a digi mu waji za war ni maga me ghai ɓa, ka shi ka me nosore, bu̱ waji za me housa ada na me ghai barem ba ba me nyimalti ke me ghoi ɓarem chema shimdon kap inige kap shumi ni me nyimalti, qusonga lendang ni me nyimalti mbu wai waji puzi za sai <hesitation> me housa, bu̱ wai waji puzzi za me hausa qusongo wa sibir nha za tun sibirki tun wa gha me ghai gha tun wa shoga me hausa ye qusangi mba nu dole ku ziza moo dole ku zi za jhuu nu me hausa ada amma ni me nyimolti ba taba chem wa sagha mbu to ka ma balar. imbaro nu waimbaro ku duk tik mba sai duk ka zkye nuge duk a tik kom ti tik yero mbu ke inuge duk a tik tan ba waya mbu tik tan yoba za nyin magha mba yoba yan kya me ghai mbaro yang to ha nda ba je tana chin saghar yin mbarem chem wa sagha tana chem nyimalti chem wa sagha yang kugam kugam nga huti hanu kuji nyimalti nga huti hanu shi mbalar ye qusangi mbaro. To ke gwari to ka to kya vit yin wara a shi ɓalar ya u̱songi ɓaro no saki war hakim ku̱ ya war kap nige anje, gap mi ni me ghai gap mi ni me ghai chem ko na gbongang. gap mi ni me ghai chem ka nda gbongang mbu ƙyam gabmi ni me ghai ɓa chema na gbongang ɓa kume chama saghar sosai, chema saghar sosai yang niyi wa leni na ɓa, inige a leni na wa mai ngakye mbai yerm gum wa nga kyen num yerem gum anum koki njip nuge nu sona ngur gur mba anje mban mba igur ma avee gar me ghai ɓarem, a ve ingur ɓa a ve ngar gjang nige cham ƙyamsa magham ni guma ɓa. mbu chem wasa magham ndi guma cem kayi khuti ve jire ti magham llogha yarem. yang ledan chem wa gjanga <hesitation> lendang kap muna kya nje har muna kye nje gjandi yen wa yihan chema shim yan ɓa, chema ɓu yan ɓa, chema ndola yan ba dunya ɓu ha dai- dai ɓa, dunya mbu ha mba mbu ha wa yen ni nuge chema shim dan mba wai nu mana gjang yen nduk ni zhin a gjang yen wai to haki yan za a wuta puzzoro hato tuna dlu yen ba hachin moo a dli yen ku mba tana me <hesitation> chem wa sagha chem nyimalti, chem nyimalti chema chem wa sagha, chem wa sagha sosai. Chem wa sagha yan chema huti ha ro kuji nyimalti. shi balar ye nduki ba shi mbalar ye qusangi mbaro gapmi nu me nyimalti gana mbu ta tik tazi za tazi me hausa yan kya me xhai mba ba lendang qusongi mba remu koda nu maghamkha tazi mu me nyimalti ku kha za in har ti lauda mba, anje mba anje mba qusonga wa waɗa sagari, cem rututi cem wa saga, qusonga wa wada sogha ta na chem wa gap ni gana. to saghar wa vee ni mba tana ai chem wa gap ni gana Kuji nyimalti chema khutaro barke ɓaro a gap ni me ghai yorem, me ghoi sar da ni gul addini ɓa, me ghai sar da ni gul shi dundi me gumar ɓa, me ghoi sar da ni gula ya citi ɓa, kap kashi ɗa magham ding ki za shimi wana yang chema gjang na ga tana dai ni shi ɓa, yang to chema khutaro, chama hutoro, chema hutoro, chema hutoro gopsi shi ɓalar ya nduki ɓaro cem shi me ghai.